اسمع الطيارات اليوم أأمن من السيارات حتى كلنا كنا خايفين أول مرة لكن بعدين تتعود، بس اخد نفس عميق واشتغل على نفسك بكتاب او موسيقى صدقني ما بتحس بالوقت، وبنوصل بسلام.